Eee laha misy olo zay mahita fomba fifandraisa ivelan'ny paneta tsika toy la tsy haiko zay ny hamay anizay satria tsy azoko aneritserisy mihintsy anizay.